To <noise> dikin ter dee a ki yi jep pe mop des <noise> a ki ku mu sak, pe ku mu sak mar di, mu sak mar ni a mee shit se bak, shum pe ni nia gaam, mu ta mu ki pe tɨ mu lee kuzuk di pe dikin teer ɗee, mu yakal a pe se dang daa ka, dang naa wul teer poko kun muw ku yet pe dee ni ku a yet, to na yakal dɨ na sa ki <hesitation> bak horop fi mee shaar na ku shum ni jon, a sa ki tokpe ku ni. Dang dikin teer dee ni di ma ɓe mu sa mu ki <hesitation> pe miskakam mɨ jep mɨshere ku mop dɨ tong yi abuja, dikin teer ku del na sa ki pe, pe mop pe miskakam di yi <hesitation> miskakam mushere, mɨ jep, miskakam mɨ jep mɨshere ku mop dɨ tong bak abuja, naan pe iko mop, a sa ki pe bak dee ni. ba nu mu gaam teer kakapaat muw, a pe dikin teer dee ni <noise> mu sa mu ki pe pe miskakam dee ni, dang mu yakal di ma daa wa ka ki se yi moron, na ka ki nidoko an moron, bokos se ting, ka a wit pe, har kɨjikin be mo ki pe moron ni, pe teer ma be nu mu ki pe yi <hesitation> yil mun ku ffir ni yi platou jos se, nu mu ki, mu ki pe dɨ mu le shaar a ku gurum fer, mu ki mu wit pe wa mu ji ɓe pe dikin tar. ku mun dikin de ni, ba mee par ku ni del kɨbukun muw. na mwan shipe mop dikin mee teer dee ni. Na ka ki kawel se ting, kawel fi <hesitation> mol na mop se ting dee, kawel, kaa mu ki pe dang naa sa ki <hesitation> na ta ki <hesitation> kopmur fi <hesitation> shugaba mun ku <hesitation> mulap, ta ki pe ngu ku fir mun ku nɨ a <hesitation> mulap, mu ta mu ki pe tokpe ku ni par ladi ku del, mun gurum kun mu ta muyy ki pe pe tokpe ku ni, daa naa a pe ku a mwan mop di ki bande jep mee pe mop ku a ki pe kus ku pe ku kwa mun di duwar di se bak, nu mu mwan pe, a ki se kaban